ربي خلق لنا ال- الكون هذا، أصل الكون هو أنو ربي خلقلنا الكون، وخلق الإنسان وخلق ال- الأرض هادي باش نعيشو فيها، باش ن- نكونو أحسن مثال، نعيشو مع بعضنا نعيشو سعداء نعاونو بعضنا، و- وطبعا ال-الأفضليه اللي هي شكون يعاون غيرو أكثر، أصل الكون باش يكون <hesitation> من عند ربي سبحانه وتعالى.